I ordinatera malôha misy karazany aroa: misy ordinateur bureautique avy akeo amin-jay misy le findesindesiny regny; avy akeo amin-jainy maha-ordinatera ny ordinatera tsy maintsy misy écran, misy clavier, misy souris avy akeo misy unité centrale.